المعيشة المليحة هي المعيشة لي يكون فيها الانسان هاني و ما فيـ و ما عندهش مشاكل و ما عندهش مرض يـ يخمم فيه. أنك تكون تخدم خدمة لي انت تبغيها، عايش مع ناس تتفاهم معاهم، هاني، تكون عندك الحرية تتحكم في الوقت نتاعك، تتحكم في البروغرام نتاعك، و ما تكونش مع ناس لي يعرقلوك و لا ما يـ يبغوكش.